<hesitation> Habwokuba abarinduukiire baka, so bwendarihinduura, nimba mpindwiire ebiirooto byabazaire bange. Nimba ntabiikiriize habwokuba bakarinduuka nikwo mpikiriize ebyo'muntu ogwo byeyakoraga. <noise>